هو، ځینې څاروي له یو نسل څخه بل نسل ته پوهه لېږدوي. دا پوهه اکثره د مشاهدې، تقلید او روزنې له لارې انتقالېږي. فیلان ځوانانو ته د اوبو لټون او خوندي سیمې ښوي. شامپانزي خپلو ماشومانو ته د اوزار کارول زده کوي. مرغۍ خپلو بچیانو ته د خوړو پیدا کول او الوتنه ورزده کوي. طوطيان د خبرو او غږونو تقلید له مشرانو طوطيانو زده کوي.